Kurai bula kurai bulu ma bu tara-fini kurai bulu oyi agono wa fini kurai buloi saro agonimi fini flurai bula sid ye agono agono fini flurai bulu ma agomo wai fini farai bulu nisin foni kurai bulu sini fini tenrai bulu oyi agono wai fini, kurai bulu kurai fa-tu,